A mæ poia de cazze. No me piäxan e doe reue, son son poiôsa, no gh'ò testa à anâ in scê mòto, son no me piaxan no me piaxan pe ninte, me fa me fan poia